اكتر اه موقف كان طريف لما كنت في الشارع وكنت انا واحدة وصاحبتي يعني وهي ماشية قدامي فانا بنادي عليها يا فلانة يا فلانة ما بتردش ، روحت ماسكاها من دراعها ولما لفت كانت واحدة ثانية مش صاحبتي وكان موقف طريف خالص اعتذرتلها يومها يعني وقلت لها ان انا كنت بدور على واحدة صحبتي.